Nijoow budo gapu? énukuréén yaan umimé atuhee najijiyo. Ēbajut guñéén béjoow béjogul. Nang yon galééf bugabéét, yo bénak éjoow, mafoos mamu manak mutujoma malohé mémé babu ñicé do ka mununuk mamu, béjoow nétujul même jigool, néjool né placé. Mé nibilmé ébang jigool jaju jaraam éjoow injé élingéén bulééf bara yo élakodo, nébéét do géhéyo, nébaaj do guléyo, jaraam guling do. Mulé mamu maan ébaaj mé yo bénak éjoow éjogul babu ukoos wawu babu, uropoot wawu étiŋul nak ékuméén mulé mamu jaraam mujoow jaraam muling. Mé nébimé gakuméén mulé mamu jaraam muling néjoow inja ékumasé galigéén mo buyiit. Ēnukurén may yaan umiré néluwo luwo, atuhee may najijiyo tahu may mé nak érooŋ mémé may nogoor éém yo may mé nak érooŋ mémé, écimé wanusaan ufoyut guléyo.